असार महिनाकि बारेम सोचतपेति मोके मनमोहक वर्षा, हरियाली और कृषि कामकि भावना आत हए । असार प्रायः नेपालमे मननिया असार पन्ध्र कि सँगमे जुडो जात हए, जो धान लगनिया पर्व हए । जा महिना किसानन्के ताहिँ महत्वपूर्ण हए, जब खेत पानीसे भरत हए तओ नया कृषि कामकि शुरुवात होत हए । असारकि मौसमसँगए हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्यकि भव्यता जुडो हए । जा महिना प्रायः वातावरणीय ताजगी और शान्तिकि प्रतिक हए । जा महिनामे वर्षा और हरियालीकि दृश्यसे मनके शान्ति और आनन्दित बनात हए ।